Egu henanadai iha gwautana beh, daka dainai lau ina motu gado, naherevamu. Lau, motu gado naherevam badina inana, lau navara, lau, nadibaia gado- gadona. Lau ese, n- hanaianai namauri laiam gadona. Hanaianai nahereva laiam gadona, ina gado. Ina motu gado na, lau, tubugu lau senegu, idia ese, ehereva laia gadona ema bona, heina ina horai danu, lau ese, nagado laiamu. Lau natugu ese danu, ma ina gado danu, ta rua mo egwauraimu. Natugu keken roboana beh da taidia mo egwauraimu. Merona beda, lasi vaitani euram, hereva toh, <hesitation> herevamu neganai ekara egugum bamona, hereva. Beh, hanaianai lau, natugu naha maorodiam inana lau egu gado badina launa eremai naheadava. Lau adavagu varavarana natugu ediai erema gado eha dibadiam neganai lau danu nauram natugu egu gado bae dibaia. Lau asi nauram idia, gado idaudauai bae hereva. Ena baiema motu taudia padadiai bena motu gadoai bae gwau henidia idia da asi dibadia da kava bamodia baie gini. <hesitation> idia egwaum beh varavaradia beh idia eha namodiam ah idia beh eha dikadiamu idia beh asi dibadia. Dainai lause naeroam ina motu gado na, na, natuda, bona natuda natudia na bae diba eda gado badina, nana ita eda gado. Ina motu gado na, egu roaroai naeroam neganai, pure motu, pure motu na, taunmanima, iahudia taunimanima badadia taunimanima burukadia sina tama, haidia pure motuai tahereva enidiamu. Motu korikoriai tahereva enidiamu. O bamoda turada varavarada ini eda uru taudia taitadiam neganai, ini, erema ediam, motu gadoai tahereva enidiamu. Ena, heina orai beda una hereva una gado nada, erema edia motu nada, nega momo, taunmanima ese dehereva laiamu. Ah eda motu korikorina da, ekara segwauraia momom. Ina lau egu uru anoho amaim taumai iboumai, momo nada, bon lau vairagu taudia danu, thirty forty edae taudia momo danu asi dibadia, Motu korikori herevadia. Ekara emai motu numeradia ah, ta rua toi hani heuni da asi agwauraidiamu. Guna beh agwauraidiamu. Kara gauta auram baia gwauraia bema, gau haidia anoim neganai, idia egwamu hida ouramu ah, aibe, ini nao edia number agwauraim ai auram, heunidia. Heunidia hida unu bamod agwaurai. Motu korikoria asi agwauraiamu. Aekara go hida auram aibe baia gwa ai auram, toi o, hani o ima gwauta unubamon heundia da asiagwauraiam aida, nao edia number agwauraimu edia, numerai, ansa ahenimu. Emai aere ahenimu bamona. <hesitation> ekara na emai motu gado na motu korikori nada, deboio elaomu bamona. Ain laube ena, gaukara evaramu ina emai hanua lal laube, namoale dikadikam ina, lau danu, name vareai ina gaukara lalonai. Ekara aemai, motu korikori na, basine boio. Iana baine noho. Emai, natumai bona natumai natudia tubumai daka idia dan motu gado na bae dibaia motu korikori na baie hereva. Dia ini erema edia motu, baie atodia tamona bena baie hereva. Badina ina horai motu korikori nada, basio kamonaiamu. Ehereva laia laomai laomaim ina hanua lalonai. Ina hanua lalonai nada, ina erema edia motu mo bokamonaia laomai laomaim. Eiavana, niugini edia hereva daladia bokamonaimu ni hanua lalodiai gwa ah enabe motu hanuana. Una motu korikori na baine mia motu gado korikori na baine mia. Bae gwauraia. Basine doko iana motu hanuana dainai una motu- motu gado motu korikori na, baine mia. Ah lau, rumai nanohomu sinagu tamagu sinagu demase sinagu maurinai danu, aina motu gadoa anohoboumu. O nega momo lau, taihugu ruausi dan anoho boum neganai launa, erema edia motuai anohobou enidiamu elaomu ma emai motu korikori danma atodia vareaimu. Kara ainada asi dibamai aibe daka gadoai baia nohobou. Dainai lause naeroam ina motu gado na, nao edia gwau, inana important ita, natuda bona tubuda danu, na gado na baie dibaia. So vaira dinadiai emaimu taudia danu ina gado na bae gwauraia badina vabukori na motu hanuana. Motu gadoai baie hereva.